हम अपने दोस्टन के साथ सफर करेना ज़्यादा पसंद। करेंचे काहे कि उसब के साथ हमरा अच्छा मासूसोखचे। आव अकेले सफर करना हमरा नहीं ठीक लागेंचे। काहे कि अकेले में अच्छा नहीं लागेंचे काहे कि अकेले। रहें में कुछ अच्छा भी नहीं र हैंचे इससे हमरा दोस्टन। के साथ रहें में ज़्यादा जुड़ा मासूसोखचे।